Livi jnu ye ndee nka ni ta'ndeso nda'so á, te limon ni naá yojosu te kú kuu jueñu'u ní, te nduva'anka mee.